ཐ་ང་གི་ངའི་ཨི་མེལ་གི་སྐོར་ལས་ཤུ་གུ་ན་ཉིད་མ་འཆི་གླིང་ངེས་སུམ་རི་ཏ་འདོཤ་ནི། ཁན་བྲིས་སེན་དེ་སྐེད་པོ་ཅི་མཁལ་ཆི་ན་མེ། ཁན་བྲིས་སེན་དེ་གཉིས་སློབ་དེའི་ཡོ་མཁལ་ཆི་ན་སྨོན་བོ་སྟག་མཁལ་ཆི་རྗེས་འཁལ་རང་མེཡ་འོད་ཡང་རང་མི་ངག་ཀྱི་ངེས་ཨི་མེལ་གི་ནི། ཆི་མ་འཆི་ན་ཉིད་ལ་སྨོན་བོ་སྐེད་པོ་མི་ཚ་ཐ་མས་སྒུམ་ཆེན་དེ་སྐེད་པོ་ཅི་མཁལ་ཆི་ན་མེ་ཡའི་འོད་ཡང་འདི་འོ་ཡང་གྱོན་ཏ་ཏ་བྲུ་དིས།